ابي اروح سويسرا دايما كنت اشعر بالانبهار بمناظرها الطبيعية الخلابة احب اشوف الوديان والجبال اللي فيها واحس انه سويسرا هو المكان اللي ودي اكون فيه بعيد عن الناس وضجيج المدن ودي بس اكون مع ابقار سويسرا <laughs>